أعرف كم وصفة ممكن تفيدك زي سلطة الكينية مثلا. حط الكينة المطبوخة مع خيار، وطماطم، وفلفل وبعدين نحط عليهم عصير ليمون وزيت زيتون مرة لذيذة، ممكن كمان تجرب شوربة العدس، أول شي أطبخ العدس مع الجزر، والثوم، والبصل، والتوابل بتكون، كمون وكزبرة وملح. ولو حابب فلفل، وبس وعلى النار ل ما يستووا وتخلطهم في النهاية بالخلاط وبس بالعافية.